Ny saosy curry dia karazana hanitra maro no akambana izany hoe maka lapoaly ary asiana menaka de arotsaka ao daholo ny karazana hanitra maro samihafa ary ampiana ny curcuma izy izay manome azy iny loko somary mavomavo iny.